yaani ilifriji uwesa uvikele inyama uwikira uwike amakasi uwiki uwikire, indosi, uwikire iki inanii, maparachichi, indisi, amasugwa, amakasi ata tena uwike amakasi, uwikire uwugale, uvikira, imboka, uvikiri. Uvikira, uvikirae, uvikira, uvikira indosu, uvikiria, amasungwa uvikiri amapachichi ma amanu molosu uvike uwesu uvikira amanani na utumile.